Ahabali nabu nibalimi bomutsele kutsibu, abu banzire esyanyama bakalya enyama, iwahamba omutsele iwatheka wo hawumerere iwakalhangawu, wabirikalhangawu, iwatheka mwebirungu byabu omudalasini owo- owobuwuma, nebitha, iwatsumbira hawumerere, wukabya wabitsumbira hawumerere, iwathekamu amawutha wabu, banawithe amawutha awabakathekamu neryu ibya siha ndeke. Banikere hakuhi ne ngetse kahulamo kahulamomwalhu <hesitation> nahu hali amahere, amahere ayu kyekyihugho ekyisingireyo omwighulya amahere <hesitation> wukanza erihere iwatsumba mwemboka ibo baka emboka yabu Niyembaghani okoyethu, nawu wamaghendayu siwangalyayu betu iboneryu banasi ngokubakabirya neribitsumba. <hesitation> emitsumbire yabyu, wukahamba erihere ryawu eryo, iwaritokomya omwamaghetse, iwathekamu ebi- ebijanikyai, banzire ebijanikyai bakabitsumbiramu, <hesitation> ibathekamu no- nomunyu. Hali eyabakahulhamu tomate obuthukahulha mwesyanyanye betu ibo bakahulhamu tomate. Bakahulhamu ebibonoyo wukathekayomo, wukabya wabitheka yomo, iwatokomya ndeke neryu iyahya nebithunguru birya ebyebikoma byeka. <hesitation>